Nuɖuɖu kéwo hĩna Dɔléle vana na nɛ mia, shigbé suklétsima suklétsima a ɖu alo ami bé nuɖuɖu sugbɔ, akɔ ami ɖé nudzi sugbɔ sugbɔ, a ɖu vèyi dzi mawoa, wo hĩna ɖɔlélé vana, wo gbɔdzɔna hũkame ne mi. Na ame. Me nana ame ŋ'sĩo, e hĩna ɖolele vana. Suklétsi ɖuɖu sugbɔa, e hĩna adiɖɔ vivi bé ɖɔ vana na ame. Numawoe hĩna ɖɔlélé vana. Vɔ nunyiame ɖuɖu vèyi, mɔlu, makaroni, akũmɛ ku dési déku dési dona amɛ ŋ'sĩ, a nawò lãmɛsĩ. Numawo hiã nɛ ɖuɖu. Alo adémè, a gbĩ kekeŋ, a gbã adémèa ku lãvi ku doɛvi kekeŋ, aɖa akumɛ ɖé ŋ'tsi a ɖu. Numawo o dona ame ŋ'sĩ kpoa, akpɔ ŋ'sĩ a yi agblé a yi domɛ ayi afiɖékpékpé loo. Vifĩwoa, né mi dziwo kpoa, mí ƒona wɔ zogbɔ̃, mi fona wɔ be dzogbɔ̃, alo mia tɔ wɔa. ebli be wɔ, a tɔɛ, a tsɔ ƒo zogbɔ̃ nɛ ɖévia kpo anè. Né ɖévia lé fĩfĩ méa, mi nɔna tsiɔɛ wɔa. Mi tsiɔnè. MI funè koa, mi funè lé nudzi tsaĎ aƒoe, ba nɔ vitsukui vitsukuiɖe kpoa mi tsɔ nàna ɖéviawo. Vɔ ne ɖévia va lé tshitshiŋ kpoa, akumɛ ke mi ɖua, ye kpo mi kãna, a fèɛ kpoa, a tsɔ mɔ̃ ɖévia, ɖévia a tso nu. Kpoa, ɖévia tsa nɔna en ƒorce. Wó ŋ'tɔ nyɔnua, a ɖunu nyuiɖe. Nu nyiamè mawo kpoa, éna bé ɖeviwo ɖona ŋ'sĩ